to ɓe hooshi yam, ɓe ya'ri yam ha pelle dabbaaji, bo dabbaji ha pelle may ɗo bolla, aran ni mi ekkitay ɗume dabbaji may biya ta? mimma mi waawa mi annda no ɓe biyata bo waawan, to har mi ɗo nana ɗemgal ma'ji bo ɗiɗo nana he am, mi ballitay ɗi, mi njanngi na ɗi, mi holla ɗi ko ha'ni, be ko ha'nay, mi ekkiti na ɗi kuugal ngese, no ɗi ndemata nyaamndu ko ɗi giɗi nyaamugo, ko kuujeeeji feere mi balli tay ɗi soosay, <hesitation> mi maɓɓiti nay ɗi 'makaranta' mi dinngay njanngingi ɗi, tunda ɗiɗo nana, kuma ɗi keftay, di maran nganndi bo ɗi nganndi ma ɗi may nafay ɗi, ha heftugo njanngirdee.